أنا أفضل إني يكون عندي القدرة إني أت-أعالج أي مرض. أكيد يعني، لأني أبا <noise> أعالج الناس، إيش فيهم من أمراضهم؟ ما يكون عند أحد مريض، ما يروحون المستشفيات <noise> ولا الدكتور، ولا يأخذون <noise> أدوية ويدمرون أنفسهم. فأنا أفضل إني أشفي الناس من المرض. طبعا، هذا ما يصير في الحياة الواقعية إلا بأمر الله، هو اللي يأمر وهو المتحكم في كل شيء.